Antsasak'adiny sisa ny fotoana ananako nefa zah ikarakara sakafo hariva hoan'ny olona dimy, <hesitation> vary amin'anana sy kitoza no ataoko satria izay mora masaka, <hesitation> tetehina ny voatabia sy tongolo atao sôsy de arotsaka ny anana <hesitation> de arotsaka ny vary, masaka izay ampiana sira kely ah eo eo amin'ny roapolo minitra eo zay de masaka, de ao aorian'izay ah manendy kitoza, endasina atao mendy tsara ny kitoza dimy minitra izay de vita, tonga zareo ah de aroso mafana ny vary amin'ny anana sy kitoza.